Eerŋaaji golle ana haani heeƴeede jaati e yontere. Ngam saabii cellal ɓiɓɓe aadama. so neɗɗo heeƴanaaka eerŋaaji ko gollata tan cellal mun fanɗan.